Arô fomba- <hesitation> rô fomba kolombian ndraiky zen̈y. Koa fa dimansy andra, de lafamy jiàby vory am-tany am-tan̈y niboan-drô ren̈y zen̈y, niavian-drô. De miara-mipetraka io jiàby lafamy. De miara mihin̈a a- a- aloky araiky hoe san-koson zen̈y. Ke in̈y zen̈y iarasan ny lafamy jiàby.